Cwii tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nncꞌoom na neiiⁿꞌeⁿ quia na jom mꞌaaⁿ na ya ñequio nnꞌaⁿ ndoꞌ tyotseintjaꞌñê, tyolꞌueeⁿ tiaꞌ ñequio nnꞌaⁿ sa̱a̱ cwii tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ na nncꞌoom na canda̱a̱ꞌñeⁿ na neiiⁿꞌeⁿ na cwii xuee na canda̱a̱ꞌ oo na chawaati tiempo na nncꞌoomñe nnom tsjoomnancuewaañe ee jnaaⁿꞌ na jndye nnom ꞌnaⁿ na niom nnom tsjoomnancuewaañe oo jnaaⁿꞌ cwii nnom ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ ñequioñe jom na nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na mañejuu xjeⁿ na jom mꞌaaⁿ na neiⁿnco tsꞌoom nnda̱a̱ nntseichuiiꞌnaꞌ juunaꞌ ñequio na nncꞌoom na chjooꞌ tsꞌoom oo na tiya ntyjeeⁿ oo na tiñenco tsꞌoom saa̱ tsꞌaⁿ nnda̱a̱ na nncuaa cwii tiempo na jom nncꞌoom na neiiⁿꞌeⁿ quia na tyohꞌeeⁿ cwii nnom ꞌnaⁿ na tisꞌa.